انا انسانة تكره الضوضاءز الضوضاء دايما تصعب علي نومي <hesitation> خصوصا اذا كان <hesitation> احد يتكلم جنبي او اطفال تبكي، وحتى الصوت العالي حق عقارب الساعات كمان يزعجني، والضوضاء حقته <hesitation> جدا مزعجة ما اقدر انام منها.